هلاو حبي سرى شلونج اخبارج اكلج باعي لاتنسين اليوم ان شالله نطلع نتغدى بتوب اوركانك خوش اذا ما عندج سيارة ما تكدرين تجين كليلي حتى اني امرلج لان مسوي عرض عالغدة اذا هاي حتى نروح حتى النركيلة مسويها بنص السعر فشوفي يا وكت يفيدج يعني ثلاثة اربعة هيج وكت بس مو وراها لان راح تموتيني جوع